كينين بزاف ديال الطرائف فحياتي ولكن أكتر وحدة عجباتني هو واحد المرة كنت غادية ماعندي ميدار كنتمشى أهوا إيبان ليا واحد العرس أو شميت ريحة الماكلة لي زوينة بزاف ونا ندخل كأني معروضة لي سولني كنݣوليه أنا من أهل العريس أو ݣلست حتى كليت أو شربت أو شتحط أو نشط ملي سولوني قتليهوم سمحو ليا أنا غير كنت ديزة أو عجباتني الريحة أودخل